A jina han sdok, nga di mavr a mbamba a jina hanga. lak mètid, lak bathava, <hesitation> lak skwis gudam <hesitation> a nga ndiya gudam gabadaya a jina han nga pzè nga gi nawa naw duka gl na d'da hud, a mokotub vanda, a mokotub gugum duka nga siya. klèb bathava, lak ng'wètètè, gudam ng mafa ng sun nas <hesitation> a nga ndiya ng mafai. zhègil da van shaf gudam a ngada skwi ma nga gwada ng ndiya sa. arai ya kamata a mèm nba ta gada <hesitation> a skwi sa vasa a nga chin dadi nènga, a nga ndi dadi nènga a mbamba nga'gada ng mafa a skwi ma nga suna skwin jina ha nga nga ngs gudam gabadaya skwin nt duni gudam sdok, gudam gabadaya di man chin aa zbi nga ngwats nawa nawb nga ndiya ng'gina a mam na mèmèm mba nga ndiya gudam a jina ha nga a nga ga tha vuna a skwi ma nga suna nga a gid ba babb ng bka nènga ngasa ta kid mari, ta kid dvid tè kid nawa nawa nga ndda hud kilik gaba daya a jina ha nga a zlwèd, zlwèd ngas dakwa tè kiɓa zlè. tè kiɓ auk, tè dvid, tè kiɓ watsak, duk skwi mana jina ha nga nas gudam gaba daya ang mafa a skwi man nga sun gabadaya. skwi man nga sun a ba babb nga nas gudam gabadaya ah a nga gada nga. Duka gabadaya sa skwi ma nga sun nènga nasa. nga tsriya zhègil manok ka alhamdullai nga gada bi ka sai skwi ma zhègil gad kam, vi ndaw nas ma vi ndaw nas ma sai zhègil da takaha nga ay gada ya a skwi ma nga gada nga'ng mafa. yakamata arai ta gada arai gudab ta gada sun t'duniya vasa ka nga gada zhègil da, wai zhègil takahan gin kam kwa skwim skwim ta tsukwad ba arai ta takaha nga vasa ata ngird ng mafa ngaw mè nga gada. a nga gada an jina han ambamba a nga pzè gudam gaba daya arai nènga nasa skwi man nga suna kamkam ay gada ya, a ndun gad ka ts dok zhègil da takahak a mam na skwi gudam a nga ndiya a mbamba a ngir na vasa ata gadang maf dok nènga ntma ata gad sdokwa a nga sun gudam gabadaya ata a nga ndiya, nga ndiya. nga ndiya a nga ndi swkin mbla mbla mbla mbla gabadaya an ngada mba a zhègila takaha nga skwi mai ngada ya. nga nasa mga ai kam a skwi mai gwada ya tng nga ba babb ng nga gwada kata a ndzi nga nga t'nas gudam a nga gada nga dokun yakamata ta gada sun'ng gudam a nga gada arai skwim skwim ba nga gada ngwatsa vasa, a nga ndiya, a nga girva vna a'nga gimè ngagèda gèda nga a mamna ta gad skwi gudam. Wai zhègil da vang ngin kam a nga gada, zhègil da takaha nga ata ta tsukwè mèmèmèmè tba, arai ta gada van gudam gabaki daya nga vasa ko mak tma tm ba arai ta gada ta va'nga a nga ndiya nga gir va vna a nga gad sdok è tsriya nta ndun gad ka tskam, wai zhègil da takaha ma'ma a ndna ma'ma a ngwats nbi ya a nga gada nga. zhègil da takaha, wai zhègil van skwi. tn'nt gina gaw diya skwi ndo bi. ng'mafa nga diya skwi ndo bi, nga <hesitation> a mam na wudum hahad ta gad sa, ng <hesitation> a nga nta yarè ntata mbu'bi, arè ntata mbu'bi, nga gèda nga bi ang mafa bi. a mam na ma ndo, ndo nga gada nga, a mam na ndu t'harkds gudam ma, mana nga'nga ngagada nga kam. ah ndi nta kata zbi, a ntat dakwa, nga gidi skwi ndo bi, nga gidi skwi ndo ng mafa bi a nzdi nga'nga. zhègil da takaha nga a skwi mai gada maf dakwa arai wudai ng tagada ngwats gva <hesitation> skwi sa vasa ata dta ma'ma'ma a zhègilan taka hata a nga'nga ngasa ng mafa ma nga gada, tun tuni nga gèda ba, nga gwad kata ba babb nga a skwi man nga gèda, zhègil da taka ha nga skwi mai gwad.